Eee!misy moa zay ny fikolokoloa maso moa zay la misy karzany roy ao ny fikolokoloy tegna azy amin'ny alalan'ny hany hoanitegna igny fih-ohatsy mihina karoty tegna mihina papay ategna, satria io ro hany misy vitamine A. Eo avao koa ny fikolokoloategna azy amin'ny alalan'ny fihetsiky ataotegna azy andavandro igny, ohatsy aha magnety teé ategna zao miala telo metatsy na dimy metatsy any telé igny vo magnety azy. Ao avao koa ny tsy fikoseha ny maso io amin'ny tagna maloto, tsy azo kosehy amin'ny tagna maotpo ny maso.